Sukaabe wadi jahangaal be hebi risku masin be seyi, ngedam mabbe vodi. Be valli saro mabbe, derdiraabe mabbe, roobe mabbe, be ummatoore pat. Kowa do wanna be du'aji hairu ngam vallinde mabbe nafi himbe masin ha lesdi mabbe mai.